Sè mkpè kámá ndiòngò kè ágwò álu éti uwèm, ágwò ádè ákpà ányè ikud fién, isò ámò, áfurò fud mkpò kènyè áná ulòkò fién mé ányè ádé éti ágwò, kpédé ákpá ányè ukud fièn, kpèdè ákpárá áwán <hesitation> ányé áké kud ékàmbà ágwò má ákpòn áfungò ikán ányè kè isuá èmáná, ányè ikòmmò, kpèdè ádè ubàhàsèn ányè ikòmmò ibò áchièlè ké ilóng ánnáng m. Ágwò ánuk <hesitation> ágwò áká ákè, ányè ánung áfudò ádè, ágwò áká ákè mè ágwò áduè ányè, ágwò ákpè duè ágwò ndè ádè ánèkè ásè liòngò mé ágwò ádè ádè ágwò ndién, sáágwò ákpuduè nè àfò ákàrà, ádàkà ánò ágwò ádè uduè fién, ábò fién dáká dè nnò, àfò ákud nà ányè ábinám ányè ákpè kárá ádàkà ánò ágwò ádè kè ndudué ádè àfò liòngò ányè dè ágwò ámákòb ikó Ábási, ágwò álikòbò ikò Ábási ikémèkè niè èti uwèm o, èti uwèm ámi ágwò idèpè kè uduá, usuk èti uwèm ásè tò ubárá áfèhèkè ágwò k'idém kpèdè ettè ágwò ádè ákè dè ágwò ádi nyènè èti uwèm, áná nè chòng áyèn ámò inyè èti uwèm o sá ádè ányè ibihe dèp èti uwèm k'uduá ágwò inuku ikpèb ágwò éti uwèm, ékpukpèkpèb kè ánwá ufòk nwèd idukò fién idèm ánuk ákòkòb ámá ádáká mkpò si nám né àfò átiè nà ágwò kèdè kèdè átiè mkpò si nám nè ágwò átie ná ágwò átiè ákéné ubárá si féhé ányè k'idèm, ubárá èttè ámò, nè ubárá étté étté ámò ákè kámákè èbòn ányè, ányè ábitié ntè mmè étté étté ámò ádè, ábi tiè ntè ètté ámò ádè èttè mmò ikisi dákákè inò ágwò kè mkpò, itièhè sè àfò n'utáng né áyèn ámò ádáká ánò ágwò kè mkpò, étté ámò ákèsè ányányángà ágwò mkpó áyèn m ámá kpòn imà ásuk ábi nyányángá ágwò mkpò <hesitation> ékà ámò, ákésè ágwógwó ádà késsién ásiòn áfud ágwò si bá k'idung áyèn m ákpèdè ákpárá awàn, ámákpòn imá nè èdó nté ányè ákáká ánung ásuk ákèsuèn áfurò ágwò kè idung ádèdè ntèdè even ániè ná ésuéng ágwò, ágwò ákpèdé kud ábò ágwò m ábiéd álá ichàichà ágwò si dióngó ábò mmá nkó nwà ámmò ádè m ehn ábò ékà ákèsuk ásè suèng ágwò ntòm ékáá ádè èlióngó ké ékà ámmò ikidèhè mkpò ndièn, iki dèhè èti ágwò, ákèdè ábom ábom ágwò. Ágwò ásè kè duè mè áduè <hesitation> áduè átuák mkpò ágwò mkpò ágwò ábòkò ábiárá, ányè bo dada mbòk ku lòk èchid.